זענען דא- טעפיכער זענען דא פאר אפאר סיבות. ס'קען זיין ס'איז דא וועגן <hesitation> סתם פאר שיינקייט, שיינע טעפוך אין א שיינע צומער, <hesitation> צו באצירן. אדער קען זיין א טעפוך ביי א טיר אז מענטשן זאלן קענען אפווישן די פיס אדער די שיך פאר זיי וואקן אריין. ס'דא אסאך מאל וואס די- די ערד איז געמאכט סתם פון טעפוכער ווייל ס'נאך א וועג וויאזוי מאכן די פלאר.